Buen anüy monguich caney tiempo güey a veces mient nandiow patajku preparar tikuy suy ps shin tikuy suyj parma najñe jan guma guma anduch guma masap mas ien andiow parma matuch mats ma- ma pajmuelt pajmuelt kush mi- mi- mi- mi suj ombas apasush ombey acharan makiej suj doj mam ma- ma- maj pipiw pamuel apish arti güey sho lley andiow gulo gulombom gulombom melandiow apa- apagaluw nok pasti parma taj controlar tikuy par dios tamtam man mamon kuej andoiw lo que majier mamon najñe jan pues la cuati pamon dienandiow porque aney tiempo lakiech guey show shey ajleck kuej ñi mal a veces a- ajkuej nisuj payaku ñipelan per ik apiyam kuej ñisuj parmalaj anok par najñe tamtam mamon an.